البيتزا تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية، تقدر تأكلها في أي وقت وتكون وجبة كاملة. الآيس كريم حلو ومرطّب، بس مو أكلة رئيسية. لذلك، أنا أختار البيتزا، لأنها تغنيني عن وجبات كثيرة، وأقدر أبدل في مكوناتها وأضيف عليها خضار أو لحوم حسب مزاجي.